في وقت فراغي نحب نقرأ كتب أو نستمع للموسيقى، زادا نحب نكتشف حاجات جديده على الإنترنت سواء أفلام و لا مقاطع تعليميه، وقت الفراغ هو فرصه نرتاح فيها و نجمع أفكار جديده نكون فيها مع نفسي و مع روحي، نستمتع بأوقاتي و نعطيها فرصه في كل وقت.